قربٲنی چھِ صحت مند تہٕ پوٗرٕ رِشتہٕ ہُنٛد اکھ اَہَم حِصہٕ تِکیازِ یہِ چھُ تُہنٛدِس سٲتھیَس ظٲہِر کران زِ تُہۍ چھِو تِمَن تہٕ تِہنٛدِس صحتَس